Agwo sanyeng bhoven honang nta araa akpoho nanyina rademene hanayina ozama hovoi anar agwo sa ayina okpoho aaten fa anyena oso ovoi honang anang fe onang agwo as anu ethoma ara- rotem rodemene. Akubha rofem hodemen egbee evevio rotem aaso hothumene ha- ama ronyi o, rofem aso ikpaikpai hama ronyi o. Ozama agwo ayenv hedeme so obhazi onang oonyi o ozama ora ame hora fa agwo anyeng honang oja ovai anaar onang egbe evevi fa agwo anyeng honang ma ovoi anang fe rofem aso royubha ara rademene o, nnta orom anum obhazi onyido fon bene, bathe inwe bhaba rafe rafe ozama oko hiyang eesum opina Anum evurere hanyina ozama okubho umai anai o, onang fon aabum unwe haathe bhaba nta no odadam be but obhazi gwe oku okpakpa be bhenyi sam o okpoho onang bhanoo bhanang hothum o. Okpoho onang onoo onang bhoven etoto o. Fa agwo ạzạ ạrạ ạrạ ara fr o sa ara okpoho hayina ohaanj ara bhano roro bhaa yeni o oven fa aja akubho athaa bhano bha hara hitho bho ofa fe othaa ara hokpo hayina fe othono onang sa ayina okpoho aa fen fa anyeng honang oso ovoi ananv fee bhe ethoma ajo evi ara evi ja obhaei oose